ʻOⴷⵀⴻⴻⵔⵉⵜ ⵏⴻⵜⴻ ⵏⵓⴼo, ʻⴷⴰⵍⵀⴻⴻⵔⵉⵜ ʻⴽⵉⵜⴰⴼo ʻⵎⴰⵏⵉ ⵏⵉⴱⴰⴽⴰⴱⴰⵍ ʻⴷⴰⵡⴰⵀⵉ ʻⴽⴰⵎⴰⵏ ʻOⴷⵀⴻⴻⵔⵉⵜ ʻOⴷⵀⴻⴻⵔ ⵏⵉⴼo ʻⵀⵉⴰ ⵏⵉⴼo ʻⵙⴻⵔⵉⵜ ʻⴽⵓⴷⵓⵎⴰⵣⴰⵡⴰⴷⵎ ʻⵙoⵀⴰ ʻⵀⵉⴰ ⵏⵉⴼo ʻⵏⵉ ʻⵙoⵀⴰ ʻⵙⴰⵀⴰⵔⵉⵜ ʻⴽⵓⴷⵓⵎⴰⵣⴰⵡⴰⴷⵎ ʻⵙoⵀⴰ ʻⵙⵓⴱⵜⵣⵉ ʻⵀⵉⴰ ⵏⵉⴼo ʻOⴻⵏ ʻⵙⴰⵀⴰⵔⵉⵜ.